Raha hinga France zany zah agnano vakansy agnatin'ny erinandro raha hindesiko agnatign'ny valiziko alongany a, lamba sarasara, ohatra oe robe flolerafolera, chemise, patalon, de tennis, talon, de sy adino koa <hesitation> visa, pasipaoro sode tavela sy mande a France takeo.